مرحبا، اني هنا اليوم حتى اعتذر من الشي الي سويته ، اعرف انو الشي الي سويته جان وجهة نضر اي مختلفة اليا و اني مفتهمت تنو هذا الشي جان حيأذيك بهذي الصورة و لهذا الحد، و اني رايدة انو تسامحني على هذا الشي الي شويته لأن اني مجنت قاصدة الشي الي صار و اتمنى انو نعود للأفضل و الأحسن.